ذات مساء، اكتشف رائد فضاء نجم جديد يلمع بشكل غريب، في ليلة مظلمة، شاف ذا رائد الفضاء النجم الغريب اللي يلمع ، إكتشف إنها نجمة جديمة. ضاعت من زمان. قرر إنه يسافر ويلاجيها، عشان يعرف أسرارها.